المفضل عندي هو القط. القطط لطيفة ومرحة، ونحب كيفاش يتحركوا. زيدا، هم مستقلين، وهذا يعجبني. وقتلي نرجع للدار، يجيوا يحضنوني ويعطوني حب، وهذا يفرحني برشا.